<noise> jina rugunda <noise> xruxran xroni k'e sinch'e ni chunda thingu chjin na chunda ninguji chi na na xrajuaya sineni xi'ie jan xruaya ts'ini xejan xrajuaya sineni xejan ya na tunda tsingerin nda ntsich'eni ya mina xra satsejuni ya na tekjan xruana nixin tekjan xruana nchuba ts'ini tekjan xrana rajuaya ts'ini nixi a na b'ia nguxruana xrojaya b'ia xruan baxi baxe baxi guthje gen ngui ntheni nch'ena guthje baxi tak'e tanda baxre thon' ta b'ia uxexa ngia ina na tanda taruna thixroan b'iana yathi junch'e ya thath'e chikone guxigamee ene na sink'e nchugua sineni na jon sink'e xrojuaya sineni nixin xruana si xruan nchugua ts'ini na jusin xruan rajuaya ts'i ni.